ان انا نموت جبل شريكتى يعني ما نتحملش نشوفها هي تتألم. يعني ها حاجة هادي ما نستحملهاش وما نجدرهاش. فلهذا انا كان يعني مشيت جبلها فلهذا انا- هذا للفضل. يعني نكون يعني يومي قبل يومها، يعني انا افضل نكون يعني جبل شريكتى. فلهذا هذا يعني احسن يعني كان مشت هي نقعد نتألم ونحزن فلهذا نيجي قبلها